संयुक्त राज्य अमेरिका ऊ मौसम बहुत विविध निच, दवा ईद हुजु ईद विशाल देश निच, दवा अलग-अलग जलवायु क्षेत्र निच। गर्मियों, तापमान आमतौर गर्म निच, जबकि सर्दी ठंडा निच। मौसम ऊ विशेषताएं मुख्य निच। गर्मियाँ, आमतौर बीस डिग्रीस अधिक निच, जुलाईऔ हदौ तेईस डिग्री तक निच। सर्दियाँ, दवा तापमान आमतौर जीरो डिग्रीऔ नीचे निच, दो निपी जनवरीऔ होदो ईद सेलसियस तक गिरेच। दो निपि दवा वर्षा ली हाचिद, दवा वर्षा पूरे वर्ष हाचिद। दिसंबरऔ अधिक हाचिद जिसमें औसतन पच्चीस मिलीमीटर वर्षा नीच। जवा ध्यान रखेन्नौ महत्वपूर्ण निच दवा विभिन्न क्षेत्रों मौसम बहुत भिन्न भिन्न ली निच, दवा महत्वपूर्ण निच कि निंगानु हाम क्षेत्रों यात्रा लान्नौ दु।